لو أقدر أرجع بالزمن لأي وقت في التاريخ، بختار عصر الديناصورات. أحب أشوف الحيوانات الضخمة اللي ما شفتها ولا حتى صورها تعبر عن ضخامة وجودها. هالزمن مختلف عن كل شي نعرفه، وأكيد تجربة تشوف فيها عالم من الماضي بعينك شي ما يتكرر. يمكن أتعلم منه عن طبيعة الحياة والتغير، وأفهم كيف الأرض كانت وكيف تطورت حتى وصلت إلينا.